أني بعد أتحدث على الماضي جاوبت نفس الأجابة أني تعجبني الكلاب الكلاب عموما والخيول والصقور ماعندي شي حيوان مو أليف مفظل وأليف مفظل لا أنا تعجبني هذي الثلاث حيوانات الكلاب والخيول والصقور بس تعتبروها أليفة تمام مابي أليفة تمام.